माझराांक कित्त्यो लागत, दांतांत इन्फेक्शन, ओबेसिटी म्हल्यार छड वजन वाढत। उलटी जावत, वा किड्नींत दुयेस वा हेर दुयेस जावत सामान्य असं।